Kalo kemaren dak ado awak masak dak, kareno kemaren tu awak bangun nyo siang jadi orang- orang yang ado di pasak tu lah sepi jadi nyo tu dak tau jugo nak beli apo, cumo tadi pagi awak bangun tiduk tu duduk an di depan tempat parkiran asrama tu, awak ngopi-ngopi sambal ngerokok, nampak buah macang setelah tu langsung lah awak ke pasar beli ikan teri, beli cabe merah, bawang putih, bawang merah, sekalian wak beli sayur kangkong, nah sampai nyo asrama duduk bentar, sampai nyo asrama duduk bentar habis tu langsung masak ikan teri nyo sambal awak giling cabe, giling bawang putih, samo giling bawang merah, lah masak ikan teri nyo awak angkat, habis tu lanjut iris buah macang nyo, iris kecik- kecik terus giling serempak cabe nyo tadi, di giling sampe nyo halus kalau lah halus macang samo cabe nyo baru awak panasin minyak nyo, lah panas minyak baru masukin cabe langsung di campur samo buah macang tadi tu <hesitation> terus oseng- oseng kiro- kiro nyo lah masak baru awak masuk kan ikan teri tu tadi habis tu masuk kan garam, micin, kaldu jamur samo saos tiram, lah masuk galo nyo di aduk lagi nah habisn tu cicip raso nyo, kiro nyo lah cocok, di oseng- oseng lagi, nah siap tu baru awak angkut. Setelah tu awak lanjut tumis kangkung, biaso nyo kalo masak kangkung awak cuma potong bawang <hesitation> bawang merah, bawang putih, samo cabe rawit dikit buat peraso, lah tu di lah tu di oseng- oseng galo nyo, kiro nyo lah hatusm bauk nyo batu, awak masuk an kangkung nyo, habis tu kasih masako, garam, saos tiram, samo penyedap raso, baru masuk an aek secukup nyo, kiro nyo lah masak wak angkat, habis tu awak mandi lah kan, lah selesai mandi kareno dak punyo beras, yo mau dak mau awak beli nasi putih di burjo <noise> <hesitation> habis dari burjo nan mampir lah ke warung madura, bentar soal nyo rokok kebetulan jugo habsi kan di kamar <hesitation> beli rokok, beli aek putih, terus beli lah kerupuk buat <hesitation> apo buat lalapan makan, habis tu balek ke asrama makan, lah kenyang perut <hesitation> tu langsung lagi duduk- duduk di depan di tempat parkiran asrama tu, duduk duduk an samo anak ngeroko, cerito- cerito kito <hesitation> lah dak teraso lah sampai sore hari, baru awak mandi, habis tu yo shalat maghrib terus <hesitation> main hape bentar, buka- buka tik tok, main ig buka youtube. Lah capek raso nyo duduk lagi di depan, duduk di depan tu yo main game samo anak anak, lah sam lah kiro nyo lah malam lah sampai jam sebelas jam duo belas baru masuk lagi di kamar, lah lah tu lanjut lah lagi tu tidur.